Kɨtɨ dɨvī kóó ne ío ngo kɨtɨ tsídvi aɨdokaítɨ do ne vtsíga īó ngo kɨtɨ kɨtɨ dvdkɨtɨ́ñɨ ne dvi ñá ntio ngō kɨtɨ s kaítɨ komi dá ngo vi dɨvi kaítɨ ita ngó vi kaítɨ strána vi ne ñtsíjan ña ntío ngo kɨtɨ ne kɨtɨdvd kakɨɨ ɨdidu ka n ikitɨ di ti dɨvi kunu taꞌan tɨ te kūnu taꞌan tɨ́ ko miidá ngo ne dɨvi kayo ne dvi kuví o ne tsían ña váatsi ne tsí jan ne kɨtɨ tsina dine ñá ntio ngō kɨtɨ te te ne ama ne má kuꞌu kada ñuꞌu ío buru o iō ídu ne o dontɨkɨn ne te kāitɨ kɨtɨ ne k ɨkuví dɨ ne tsí kɨɨ siane ñaꞌa venenú du tsé dine d kakɨtɨ dɨvi ɨɨn xúꞌun vi ɨɨn xuun ne kɨtɨ tsija neé ntio ngo kɨtɨ sí dɨvi kayo kɨtɨ kada ichí xe tɨ ne kaio kɨtɨ o ɨɨn kútsi vɨɨn kutsi vi o ɨn ntɨɨ katsi vi o ɨn ntiꞌdúvi ne kada íó tɨ ne dvi kakɨtɨ se ne ntio ngo kɨtɨ tsí kayo kɨtɨ o ɨn patú dvi ne kakɨɨkɨtɨ tsé neé kaꞌio kɨtɨ́ vi ne tsíjan í ntio ngo kɨtɨ.